Le cumpunenti principai d'le machin-e a sun la frisiun, i fren, i pedai, ël vulant, i sedi-i, le porte, i speciot, i fanai, <hesitation> i casiot, ël mutur, ël cambi e tante d'aute coze